E fomba fagnamboarany sakafoko <hesitation> ambadiky regny zany nefa tiategna amboarintegna an-dragnotegna ery, da na itegna magnety ame gn'aterineto, jeretegna amignagny e fomba fagnamboranazy, da rehefa mahita e fomba fagnamboaranazy agny itegna, da igny koa gn'ampiarintegna an-dragnotegna aty.